Che ri woy utz kb'anik wre'taq che jun nima q'iij mu che jun tok'wxik, k'iy che che rb'anik che che rii tiq tiij, yamiiy tiq yool chemo rb'anik más tya'jlo tiya'j sey waakx mu xtb'anik jun rya'l qwaakx che xt'ek njeel ri ichaaj chpom o xuq kee xtb'aan jun jk'om iik kuch kepli xkuj cha' xuq kee utz rb'anik, nk'iy rkunaal xtb'anik rech ki' xte'loq taq xtiq tiij i xuq kee si xtelik riij jun qaak', iwilmaj chemo rb'anik rii ak'kb'anik che ri kqaaj chrrij k ó ri wnaq k'iy rb'anik chemo kir b'an ri ak'ri qe chiqxo'l chemo rb'anik kel riij ri ak'kqaaj rkunaal i rkunaal ak' kqajik, are'ri sk'ej no'j k'o ri wnaq qa kirya'qaaj sk eej' chiij ri ak' sinke kirya'qaaj kulantr kb'i'xik no'j qa uzt ktijik qe chb'aq'qwooch no'j k'o ri wnaq utz rtijik kb'an kek'ri k'iy rb'anik chemo rb'anik xuqke kepli qb'iij wotz'maaj tya'j qotz'maj ruqke xtb'anik wotz'maaj aak' wotz'maaj kuch, chemo rb'anik chemo rchq'xsik y che jab ytaq rkunaal rech utz rtijik xte'laq rech te'q che xtiq qook'wsaj mu che xtopom jun rq'iij liil nima q'iij.